Mi supti mukulli suudu am majja So tawii miɗo waɗa jaɓde kala ngal ɗiɗi, mi waɗataa jaɓde waɗude key ɗiɗi. Ko ndee, cell phone o waawataa heɓugol njam ngal yimɓe e fowru ngam sabu mi waawataa waɗude ngal njiddaade goɗɗo.